<hesitation> E ronono sy voatery e ronono avy ame biby evao e ronono, fa ndre gne ronono azo avy ame zavamaniry io da ronono evakoa io, satria e maha ronono e ronono da gny e singa hita agnatin'io sakafo io, izany hoe rehefa hita zany gne singa hita agnatine ronono ame biby ka misy singa mitovy aminigny koa gne e ronono avy ame zavamaniry da ronono evakoa gn'agnaran'izay.